अमि असल्ते खक्ति बरो गने खोर्व किसुमन् फल् बरोहर् करो जने फिम्कोल्। जहजि कोल्, केसेर्लो पकोल् बोलि कोमि बोहोत् युन्ग् न जने। खेपुर् कोल् खलेम् पोहोत् धुनिअ है फिम्कोल् तुत् खुक् गुति थके हेइ। करने अमि कि करो फिम्कोल् तुत् लोय हो अहि धुनिअ के बल्ति बति। एतत् लोय् लो बति तुत् लोय् कोतरि खने धुनिअ के आम् जने के कते इतेने के कते। गुतिबुर् उलैदु उलैदु ले गुतिबुर् अको कि करो। सेकिदु सेकिद्य तर् जितु गुतिबुर् एक्सेकर् तकेलो तरो बोस्तुबुर्। बतित् परि जये परि जो बिश्वत् अमि हेतु कि करो। सर्पद निश्ने के खओ बोते के हेइ पुस्तु तु खुअर् बिश्वत् अमर्। धुनिअ लगे अरो फिम्कोलोर् <hesitation> पनि तु खुअर् बिश्वत् देह। तो बुर हितल् होइ जये एकने अमि फिम्कोल् तु खुक् मुल्लबन् बोलि भबो अरे। जहजि कोल् तु खुक् धुनिअ है जहजि कोल् खले। हो धुनिअ हेअल्थ्य् थेके पोक अमित तो भल्, पोक अमित खब लगे मुधुरि अम्तु धुनिअ। मुधुरि अम्तु खब लगे जने। भिभिर्न धरन फल् खले अब्न देह तो हेअल्थ्य् होइ को देके बहिर जने के। हर्लीक्स् होक् केओ प्रोतेइन् होक् अबुन् न खलो होइ। भु सोलि जये करम् खोर्व जिबु फल् असे खेबुरे मनो खेअल्थि। कोरि रहि बो परे एको देके अमि खोर्व किस्मन् फल् भबोहर् करो। एकने निजे तोरक् अमर् सेजोनर् आम् लो खलो फलोर्। सेजोनर् फल् खलो खेबुरे खै फुले अमि हेअल्थ्य् रहि बो परो।